Rô Karazan̈a lasopy hita man̈erana ny donia zen̈y arakaràka faritra misy izy ndraiky misy ôhatra lasopy sinoazy, lasopy legimo, lasopy atody, lasopy akoho àby ren̈y, <hesitation> eo koa lasopy krevety maro zen̈y.